So ko tawi mbeɗa yiɗi ɓamde suudu, mi noddan joom suudu en ɓe, mi naamno ɓe suudu no foti, mi naamno ɓe kala ko potmi anndude, ko mbaɗat mi haa mi heɓa suudu e nder ngel ɗoon otel. So tawi ene hawrani kam ene hawrani kam, ni woni mi wiya ɓe yo ɓe ngoppan am suudu.